Meksika madaniyati qadimiy tarixga va rang-barang an'analarga ega. Maya va Aztek tsivilizatsiya bu erda rivojlangan, ularning merosi hozirgi kunda ham saqlanib qolmoqda. Meksika taomlari, masalan, tacos, enchiladas va gyemeches, butun dunyo bo'ylab tanil.